Chali chuvurizana nishala kiladrafu nyama ya ndafuu lakini nyama ya ndafu ni mwileshia hativo yete kara manduwi shuwa lizimre maseshika infwi kunikilo nyamara voisa smoile kwenye kumi na mbili kume isatu nekumive kumi isatu besa iyoyu kolishia hatifo kwa hio ngeke kula lakini karomeka siditwa